हां, मैके लगदू छ कि मुर्गे को भी एक प्रकार कु पक्षी मानू जायि चेंदू छ। मुर्गे का शरीर, पंख, और अंडा देना जन विशेषताएँ पूरी तरह से पक्षी वर्ग से मेल खाती छा। मुर्गा उड़कणा, अपनी आवाज़ से शोर मचाना, और पंख फैलाना जन पक्षी के व्यवहार दिखोदी छ। मुर्गा और मुर्गी दोनों ही पक्षी परिवार के सदस्य होते हैं और इन्हें घरेलू पक्षी मानू जायि चेंदू छ।